Kanti obunywani mubwongo bwange, nkuba nengenda genda, ntaina ha manyire, nendamukya kubanza, ne mwetondera, obwakungarukamu kurungi, ne'mugarukamu mukago naijamu ne'byediini. <hesitation> mwesoboraho, ndi wakichweka nanka, kunnu timanyireyo, nengenda mukichweka nanka. Hati aho okusobora kunyamba okanyoreka omuhanda ogukwikayo rundi genda owo'muntu nanka. No mumanya, ngu e'ne'mumanya. Nasaara mageezi ki kurora namwikaho, hati aho we'wakugarukamu kurungi mwihamu omukaago gwo'kunywana na sobora no'kuchwamu nasendekereza rundi nandagiira. Genda otti no'tti, ekyo kichweka kinu, haro kinu na kinu kyaramanyiraho. Okwata eside eno oba mosso orba bulyo, noija kusangaho obundi omuyembe, aho ottatomaho, oweyongere omumaiso obundi osirimuke, oyambuke nka akasaaru otaahe, enju niyegyo. Rahikaho niyegyo, hati omunywani wawe omazire kwekayo kurungi, nembasobora nempakaguuza amabara gaawe ne'bakwetoha, nangambira, nanyo, ninyowe nanka, nenduga mukichweka nanka, oli nzarwa ya'hunu, eka yaawe eraha, ngu ngigyo, bwenkumara ebiro byange bisatu, ne'bwekumara weeki nkugarukayo nengambiraho munywani wange omukago ne'gutandika.